<hesitation> Sakafo io zen̈y kôa fa aotriky ela efa miôva edy raha indesin̈y amy ny vatan̈a edy ai, otrikain̈y jiàby abôka eo na kalite ny sakafo io fo fa tsy pari pare edy. Manjary fa ny sasan̈y mety masisô, ny san̈any mety fa fa tsy mety hoan̈in̈y feky. Zen̈y zen̈y mahatônga izy tsy tsara.